Lawa kasibi yau unalawa kasibi nae sa ura sae lena rasae lau rasa ehu ere tupuana ya'area iya matane napae pala'e, napae palae ta'e otue otue ehu otue ehu tae leliere tupuana reaiya lama le rua lama le rua tae tane kasibi tane kasibi sakalare tupuane rehahu resae mane tae una palale tete tutu hutue lena tete tutu hute tete tutu hute lau lawa hatae me ehu siaere tutu huta sirae tutu huta ehu tae una repaale una repalale, palale sau paka hulane isa sa se hulane rua sa se ta'e sakalare tupuana, sakalare tupuana wo'u, wou tupuane hou wou lau hulane telu ta'e i. Una repa lale napa lale eu tetere palale hatae lohueru olama tutu tare leinia ehu eru tae sea re hatai se ae re hatai lau lawa hatae me ehu kai saka latu pane mane oreo saka latu puane ehu sa napa napa yei ohu mane mereo, ohu kasibi lau kasibi rumutua tae isaka ala hahu ala sae mane lo i an i an lo wera an petu isa rua lau hulane ripalale ehu palale ehu esa saka sakae alatu puana mane merio alatu puana tae isuam pe'a mane lena sua inten ehu elu, inten ehu elu sa ehu nonu wae retu puana mane yapa kare palale ete tuese tae tate tutu hute na unae helu kalo rapalele ko seae se berati akahu ru nusu. Rua hao nusu sa wan kasibi tam meniio, me <hesitation> inten ehu opea mane sua nana nasu se ta sie se lou muturu, muturu na sakale rore wera mereo wera kasibi kasibi olama lawa lau hulane telu berati napa napa ye lohohu mane mereo hohuru tae nusaru olama wa aele tae wa <hesitation> eru lama luma pe'a mane tae si eu ahe li'e se tunu loi an se anten kalu waele sinro lama berati sinaka sinaka, <hesitation> keluarga i an ehu sinaka ehu an tae ehu ese helu, ehu lalo lalo lawa mereo lawa kasibi me kalo lawa lole ya ta'm berati akae i an ta'm an ta'm sa berati hahua ru ane barang he'u ten eu ta'm dua rei reu ta'm kalu turus turus yae berati i untung yau lawa me jadi perhatikan sa re palale mane. Palale sa una re tutu rute una re palale <hesitation> tai unare palale ha tai ehu kalu epokae tam berati usuwae usuwae pe amane inten sa pe li etu pana helu kalu tupana isa rua berati hou hou naru bersih kalu tam sa ei an taa'm nae an werasa wera kasibi mane lau petua rua petua telu eu li eru helu elawa helu mereo kalu lalo lalo lawa me tamsa kae an kasibi taa'm intensa seme helu lua rei se minggu sa se yang penting pa'a lale me e tu tu tu tuna e bisa kos yayae lau minggu sa se mata ne eu liele'e yang penting lalo lalo ya lawa me na lie ere tutu hute liere palale lau liere tupuane leirua rasa kiri kanan yaru tae o rasa lawa helu helu rasa lawa helu sate'elawa ha ha ein menio rasa tae napa ye palae ehelu kae otue otue sa lelie lelie ehu tae nanare hatayala lawa haein menio. Tae li'a eru lama lawa helu li'a eru lama lawa helu berati tan helu mereo taru lawa helu helu berati unapalale helu unpalale sa nanare tutu rute lewa lete tae unare una luma nae bisa muturu sa karu karu tam sa ha huru nusa palale palesa lawa mesa bisa ara pue tam ni lau himten seme eu sua eu susua eu susua lau palale me ehu <hesitation> taa'm sanan neo lapa eu lalo lalo re tupuana mane lawa ruamen nio kalu lawa ruamen berati imten napa eu tete tutu teru lawa helu mereo tutu rute ehu anare palale ha taea <hesitation> repalale hate la huru la hua lete lottene palale mereo tane palale ehu tae ehusa suama lena suama olama amane lena suama olama amane barang minggu sa se matane eu ya ana isa rua se nae bantu ma bantu ma na unapa lale na ehu <hesitation> berati sanan yaman menio mutuhe lalo lalo re tupuane mane. Lau tupuane lie he'u le leirua etue ule se husule se wa'a hile se losaka lawa mereo saka lawa mesa lao nema loa nemasa aka heli'e keluarga <hesitation> otia tae oti rue keluarga tete rua tae kalu terue turus turus manei ansae le tae si eu ahelie sa paka mosa lihu sa se huturua se losi etueru lo anawasi skola anawasi skola tae himten semesa eu lawa eu oite lawa helu liere pala le re paha repa risi ehu eru tupuane.